कोलंबिया की पाक शैली और अपने विविध और अनोखे स्वादों के लिए जानी जात है। जो देशों की विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता और जलवायु के अनुसार प्रभावित होते हैं। यहाँ के व्यंजन मांस, मछलियाँ, सब्जियाँ और ताजे फल से भरपूर होते हैं और इनकी विशेषताएँ और स्वाद पकाने की तरीके का निहित होता है। जैसे इनके पकाने की तरीके उबाले करते, भूने करते या तले करते या ग्रिल करें करते हैं। जो उनके प्रमुख तरीके होते हैं और उनकी ताजे व्यंजनों के जैसे फल हो गए, सब्जियाँ हो गईं और सामग्री को उपयोग करें करते हैं। कोलंबिया में व्यंजनों को मसालों से उपयोग संतुलित रूप से करते हैं। जिसमें स्वाद को तीखापन की तीव्रता नहीं होती है। उत्ते जादा तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि की वजह से उत्ते के लोग तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उत्ते तीखा खाना नहीं बनाते हैं।